रेफ्रिगेरतोर् अमन् काम् करे, तुन्दु चोम्प्रेस्सोर् थके, तुन्दु मने अमर् तेम्पेरतुरे उप् अन्द् दोव्न् करो परि। अरो प्रेस्सुरे तो उप् अन्द् दोव्न् करो परि, चोम्प्रेस्सोर् इत थके, प्लुस् एक्स्पन्सिओन् वल्वे इत थके। तुन्दु मने प्रेस्सुरे तो रेदुचे करे, अरो प्लुस् रेफ्रिगेरतोर् इत थके, अरो नाने एअसिल्य् गो ओवेर् इते इतो चुर्रेन्त् इति सोलिद्, चुर्रेन्त् इति सोलिद् प्लुस् इतो मने चूलिन्ग् त्य्पे उस। जुन्ते इत थेर्मोस्तत् थके, इतो चूलिन्ग्, अरो चूलिन्ग् करे, अरो जुन्ते, अरो यारे बहुत् त्य्पेस् ओफ् मने रेफ्रिगेरतोर् इस। जुन्ते तोप् फ्रीजेर् इत इसे, जुन्ते उपर् मने बहल्के फ्रीजे करे।